Firy gny matory aly raiky amy gny hotely lafo agny amy tanànao agny? Ary laha gny hotely mora koa firy?